طبعاً أفضل ذكرى بطفولتي هي من ابوي اشتغالي بايسكل صغيغ ، كان بايسكل حجمو ١٤ ، كان بايسكل جديد بالباكيت طلعنانو من الباكيت وشدينانو قطعة قطعة ، كان لونو اصفغ واسود ، كانت ذكرى كلش حلوي ومميزي عندي لأن اول مرة يصيغ عندي بايسكل.